Ka kwan ɗa tong se cini mbii ku ɗa ɗom cin ni pe ɓit kume kume kakapaat ku mop kuɗi ɗi nji ka kwan ku ɗa tong a ɗom sat poo naan yi ngurum mop ɓe digin ɓit kume kume kakapaat ku mop ƙɨ ken na, a ɗom a so kakyen ku sat poo naan yi ngurum mop ka pe ku an ɗii, pe ku a kat kaa na ɗii pe ku a ki a ɗel ɗii, ɓe ɗa ɗang a po jeso a tɨ jeso na mang a sekep mu mut mak ku ndi ka mang eh ɓe ka ɓam an tɨ a sat poo naan ndee ɗii yi ngurum mop, pe yi mwan ku cini ndee ɓit kume kume kakapaat ni a ter vel muw, ɓit kume kume kakapaat ni a ter kun muw, ɗang ɗigin mwan ni sise ɗang jeso ɗi pɨ fur nga, ɓe ɗika ɗang fwa pe ƙɨ ki mee yil ɓe ƙɨ kat kaa piyan, ƙɨki mee yil ɓe ƙɨ kat ɗen kum kum, ɗang ɓe ɗa ti mwan ɓut yil ndee ni ɓit kume kume kakapaat ndee ni, ƙɨ iya ƙɨ tong ɗigin ɓe mut ɗi nji kaat ka, ƙɨ iya ƙɨ ki ɗigin ɓit kakapaat ndee ni ƙɨ ɗel ki ma kakapaat ndee ni ɓe kwan ɗa tong cini a tɨ ɗigin ɓit kakapaat ndee ni ku jeso pɨ an kat ɗii yet an ɗigin mu kakam ku sen ɓe an pe tong a ngu sat poo naan ngurum mop, an pe tong a ngu kop shum naan an pe tong a ngu tok naan ƙɨ ngurum mop pe kat a tong a ngu tok naan ƙɨ ngurum mop Ɓe ƙɨpaat ɗii kyel retyit man, ƙɨpaat ɗi pɨ ɓit mop ɗii an ƙɨ ka-shak ka-shak ki wul ƙɨ pee ku kwan ni, ni kyak wur ɗii an ɗang be tɨ digin ɓit kakapaat ku mop ƙɨkyen na ndee ni, ɗigin sat poo naan ku an pe sat ni, ɓe ɗang po naan ku ƙɨpaat tɨ pɨ kakam ɗii an, ɗigin ɓit kakapaat ku ni ƙɨkyen na ndee ni, ɗa ɗang po naan tɨ pɨ mwan kuret an, ɗigin ɓit kakapaat ku ƙɨkyen naɗa ɗang poo naan tɨ pɨ sen ku ngaa ngaa kat ɗi pɨ sen ku ngaa ngaa an ɓe an pe so ƙɨkyen ku kop shun ni ɗigin retyit ku zen ɗang ɓe ɗa ɗang po naan ɗigin ɓit kakapaat ndee ni, pe ku a mang sigi na a le ɗii ɓe naan ngong an, pe ku a mang sigi na a le ɗii ɓe naan tap an, pe ku a mang sigi na a le ɗii ɓe naan kyer an, a ndee ni a pan man pe ɓit kakapaat ku ni ƙɨkyen na ndee ni. Pe ɓit kakapaat ndee ni kat ƙɨ mun nder iya dik ni ayi ɓit kakapaat ndee ni, ƙɨ iya cet ni a yi ɓit kakapaat ndee ni, ƙɨ iya ship ni a ɗigin ɓit kakapaat ndee ni, pe ngurum ɗes ɓit vel ɓe mop lyon kyal ku mop ka cin ni, ɓit kun mop lyon kyal ku mopka cin ni. Ɓe kwan ɗa ɗang po naan a tɨ naan ɗigin ɓit kakapaat ɗi nji ƙɨkyen, a ɗom tɨ a tong ɗii a ngu sat poo naan, a ɗom tɨ a ɗe a ngu sat poo mak, pe kat a tong a ngu sat po mak ɓe yil mushere ni pe kat kakam, yil ku a yil mu bokkos pe kat kakam Yil ku a yil ku a mu plato be ni pee kat kakam kiyakal put wet ku yil ku a yil kaam ku a nigeria wet shiyakal, ɗang ɓe ɗa tɨ naan ƙɨ pɨ ɓal an ƙɨ pɨ eges ɓal an tɨ a ɗer ɗi balbal tɨ a sat zen ɗi ngurum mop pe kat ɗang ba ka sat zen yi ngurum mop ɗigin poo naan ni ku nga digin ni muw ɓe ni a ban pe pak ngurum mop ni mer ku poo naan ni mwase a ar ngom kat mop ki kat ngom ko a yi ar kuret ko a yi ar kubis ɗang mop ni so ngom ɓe mop ni je a je amma ɓe ɗa ɗang a tɨ ei naan kat yi ɗom ɓe ka le a tong a ngu sat zen ku tɨ a sat zen ɗi ɗigin poo naan man ni ɓe ƙɨkyel sang ɗigin peku a kat kaa na ɗi ngurum mop kyel sang, ɗang be poo mak mwa-an ki ɗigin shimshik ngurum mop wet. pe ku tɨ mop kat kyel retyit tɨ mop lap poo naan ni ɗi ɗang ɗa tɨ ɗigin ɓit kakapaat ku ɗi nji ƙɨkyen naan kat ƙɨ lee a mat ɓa so ƙɨkyen ku kop shum ka, ɗigin ko shum ku an pe cin ni nga a mba ar muw naan pe ƙɨ sat ƙɨ tɨ mbii ku mu dang ɓe nga pe pɨ ni mun. Ɓe digin ɓit kakapaat ku mop ɗi nji ndee naan an ƙɨ mang ni a ka kyor ƙɨ kyen ka, an pe so ƙɨkyen ku sat poo mak yi ngurum ku mop ni man ka muw, yi ngurum ku mop ni man ka ɗang en mop ɗel ɗika ɓa a cin pan ku mop a lee mop Pwak puus ndee ni tɨ mop shwan pe kumop ni kat ɗi, pe pe ku mop nikat ɗii wet, ɗang mop nji ƙɨyen jeso ɓe jeso pe vwang mop kat mop nji ƙɨkyen jeso ɓe jeso pe mer ɗii ku mop, ɗen al njep laa min pe sat tɨ wet ngurum ku mop pɨ zen ka ni ɓe ni shi pɨ ɓal mop pe sat tɨ ka ku nji naan ni shi okor ik tim ku a ik tim mu sihiyona ɓe nji pe okor mun ɗii a sise ki ƙɨkyen wet ki put ngaa ngaa ɓe ɗa tɨ digin ɓit ku mop ƙɨkyen na, ɓe naan a dang po ka ɓe ƙɨ okor mun kaku nga ƙɨ okor mun mwase, ɗang ɓe ɗa tɨ wet mee mbii ku ɗi nji ku kaa piyan, mee mbii ku ɗi nji ku wam shimsik ɗigin ɗak kusen ndee ni naan